أكيد أكيد نحب إني نرقد مأخر ونفيق مأخر أنا والفيقان بدرى منيش الصحاب جملة، عمري ما نجمت نفيق بكري من غير ما نكون متخشبة إلا نحس روحي ما نيش في المود وقت، أنا نتفاكر مرة فقت باكر خاطر خيتى كانت عالهوسبيتال ومريضة هاذيك المرة الوحيدة اللى فقت بدرى و انا مانيش نتغشى مرة نتغشى كرمال أن خايتي مريضة أما ما عندهاش علاقة بالفيقان باكر أنا إنسانة ما نحبش الفيقان باكرى جملة.